انا من رأي أن انت ممكن تاكل اكل صحي وفي سكر كمان زي مثلا في سكر زي السكر البني ده مش فيه سعرات حرارية كتير وممكن كمان تاكل شوفان علي طول وتحط عليه السكر البني ده بيبقي حلو علي لبن الاكل ده الاكله دي مشبعه جدا وكمان فيها نسبه سكر هتساعدك لاكن هنقلل خالص الاكل الي بالسكر الابيض وسكر القصب لان ده بيزيد السعرات الحرارية